<laughs> lasa piloty ko izañy zaho amty ndraiky. No zaho minday fiara-manidy ka mandalo anaty tsioky be fiara manidy iñy da tsy maintsy volañy eky mpandeha aloha. Volañina ampanaja izañy izy hoe mandalo anaty tsioky be sika ty da mila tony àby: da atao ampanajana soa ranandria fiara-manidy zao da mandalo ami tsioky be miangavy anaireo jiàby mba ho tony tsy ho taitatsy.